أنا من مواليد شهر عشرة الّي هوّ أُكتوبر، مواليد شهر عشرة هنّي بيُعتبرو من بِرْج الميزان. هول الصّفات مُشتَركين بين كل صفات برج الميزان. كل الشّخصيّات الّي بكونو من هيدول الصّفات هنّي خلئانين بشهر عشرة. أوّل وحدة مِنُّن هيّ حس الفُكاهة، مواليد شهر عشرة هنّي أشخاص كتير مهضومين وين ما يكِ- يكونو بزيدو مرح وفرح على القعدة و بي حبّو ينكتو وبي حبّو يضحك وما بي حبّو النّكد ابداً. تاني صِفة هيّ إنّو أنا بحب صحتي كتير وبحب إهتم بجسمي بس أنا منّي مهوسة كتير. ما بحب إنّي حس بشعور بالمرض وما إهتم لا هيدا الشّعور، وهيدي صِفة معروفة بين رفئاتي إنّو أنا مش بْنِئ بس إنّو بحب حافظ على صحتي كتير. سادس صِفة هيّ إنّي واسئة من حالي كتير.